Ta'njwi'men re jwa'n nayeba', an- niaga nawue nale ncho lazomen, taj jwa'n bata nabanmen jwi'men re ya'ba, jwi'men re yii'ba, jwi'men este nawue nzob mbi nala', nke exkala'na tyomen ti xan ya'ba nawue nala'na, nawue nzo lozomen iz jwi'men kolorba'.